نفس كلامي عن الادب يعني أنا انسان ما مهتم بيها لهذا ما اعغف قيمته كلش بس اكيد تاريخ مطلوب يعني احنا التاريخ والحضاره وهاي الشغلات احنا حيل مطلوبه بالنسبه النا لازم نعغف معلومات عنا نعغف تفاصيل عنهمن الاشخاص المعنيين بس اكو ناس تدرسه وتتطرقله وتحفظه يعني مجاله